Ny fakantsary nomeriky koa zañy volañintsika enanik'io. Ny fakan-tsary nomeriky da fakan-tsary mangala sary amy alala hazava da havadikiny sary nomeriky amizay bakeo da mahazo sariñao se añao.